أول ذكرى اللى في مرحلة الطفولة هو عندي برشا ذكريات وكل اما نتفكر مرة خلوني وحدي في الدار على خاطر هوما كانوا يقرو ويخدمو وما كانش فما حتى حد واحد يقعد معاى، وقالولى متحليش الباب لحتى واحد، يا اخي انا شو روحوا من الدار نكون قاعدا تندا في الشارع قالولى شو بكا في الشارع مش قولنالك متحليش الباب لحتى واحد قولتلهم ماهى روعوا مطبطبش حتى واحد انا حيتو وحتشى.